Oire, vokareo iva kokio kare vo okarea vokiaro vokapai vera. Tarai paviei vokareo ia okarea vokiaro vokapai veira. Ira vua iriavua atuu, ora toroii, ora kopikao, evo kare okarea vokiare vokapai veira okare ia tarai paviei. Vokare riro kare epao, okare rovu taporo okarea vo rasiuro voka pai veira. Rasiuaro taporo voka paiveira vokareo okarea okarea vokiaro voka paiveira. Kore kare rovi taparo okarea vikiaro voka paiveira-oeia tarai pa viei. Viapau oiso kataiva iria vokiaro vokapae veira, vo raga tarai uvere osa tarai avere osa avi paoro avape va vaireo vatausa- vatausa avaii voaritaa voea voaro voarita uva orae paveira vosa avi avi paoro avapere osa vavai reo karekare ereiei. Tarai pauei ita atuu ia ari eira avito gesievere vaoia. Iravua korato raveireo ia viapau oiso uvuipau ravera kekepari. Iravua era korato ira vokiaro vokapare veira, vokiaro ari era keke ovoi rivere, rera iva aoo ovoi rivere, ira vokiaro voka pare veira. Viapau oiso uvuipai rera, rera kekeri kekeri vo vokiaro, ari era kekeri vere. Vo ita ravireo ia ari era, ora kiuroi oraa vai sovaraia o, rasituu vi vai sovaraia. Uva rerave pua parivere evora tara paoro. Viapau oiso uvuipa <noise> rera kekeri vere, oiso ita evoa vokiaro, ari ravireo a- vokiaro rera kekeri vere, ari ravireo ia viapau rutu uvuipau rera puaa ro vura rivere. U- <hesitation> uva eisa ari evoa viragaa uva rera kekeri vere. Vokiaro, osa vokapa revere aio tarapaoro ora rerapa. Osa uvuipa vatau rovere ari rera keke ovoi rivere, osa vokapa revero, eake aio pareve, aio kue aio pareve, eke kuevii evao ara varao itako para aio paiveira, evoa rera kekeri vere ita. Osa evaara aio pareve. Oire eisi.